एह हफ्तौ तंगेस घाट साउथ अफ्रीका ब्योमा घाट च्यकु पहले ता हुअडवा मोसामु हिसाब्स आंग गैसो पेक्क लन्तोक। अगर शोल निम ता पांच चोह टी-शर्ट पैक लन्तोक ऐ एह निश शुम दा पतलूनो पैक लन्तोक, ऐ शोर्ट्स देस्के पैक लन्तोक। अगर गुन निम हुडु हिसाब्स जैकेट पैक लन्तोक निश शुम दा, ऐ स्वेट्रो पैक लन्तोक निश शुम दा, खीतोक हुडु हिसाब्स। ऐ मौ तंगेस घाट फ्योतोथ टूथ ब्रश, टूथ पेस्ट, फेस वाश, मॉइस्चराइजर, सन क्रीम, शैम्पू, कंघी चिजो घाट फयोटोक। ऐ सात ही साथ चोन्ना तंगमा खीमो टंगेस मेडिकल किट फयोटोक। क्यूंकि जियोग्राफी बदलतो बुखार हाचिमो खतरा नज़िया। चगो चगो चोहन खतरा नज़िया। इसलिये घाट मेडिकल किट ल्ये फयोटोक। साथ ही साथ चिकु जरुरी चिजो कगली फयोटोक पासपोर्ट, वीजा, ट्रेवल इंश्योरेंस, फ्लाइट टिकट, होटेल बुकिंग देस्के ओबोल्सी फयोटोक ताकि आंग द्वा बियो बियो परेशानी हाचिमो म्यच।